אמבאלאנסען זענען דא צו <hesitation> פאר אפאר סיבות. קודם כל איינס איז ווען מ'דארף איבעריגע זאכן קען עס קומען, מ'קען נעמען די זאכן פון עס. <hesitation> ס'האט סאך זאכן וואס סתם וואלאנטורן האבן נישט. אויך ווען מ'דארף טראנספארטן א פאציענט, נמשל עפעס איז געשען אדער עפעס מ'דארף אים טראגן צו א שפיטאל נוצט מען א אמבאלאנס אנצוקומען צו א שפיטאל. אויך סתם צו טראנספארטן מענטשן פון איין שפיטאל צו די אנדערע קען מען נוצן א אמבאלאנס.